Krismasi tare is ishirini na tano oranjiranga okuletsa ovusie khale vwe tsichapati mokule wakhakula ovusie vwe tsichapati mana otekhe subui iyo muana wenya khwifurahisia oteshe lwangu notsia mukanisa wakhatsia mukanisa norumachiramo orumachiramo omanye khuvetsanga avandu vetsingoma noshina oshina oshina oshina oshina oshina norulamu lano wakhashina orio ichai yonywere iwere imbaranga akhachapati khanje khendeshire ingo netsia lwangu <hesitation> ingokho hiyo paka endie mukrismasi shichira erukanga ingokho eyo nembara yino ndakhavikha yomukrismasi krismasi endiekho vulayi vwene nefurahisha navana vanje mengulekho khandi menthie ingulekho <hesitation> isoda omanye shemala inywakho isoda vulinyanga ta menthie ingulekho isoda eyo mendere khumesa khwanje khuno mana khwifurahishe navana vanje membolere avana vanje hitse ne ichapati imbesinjie omwana omwana omwene avukule tsichapati tsiyenyere shichira ndifurahisinjia shenywetsanga amalwa ta ndakana amalwa shichira ndenyanga enywekho akhachai khandi ndakhanywakho khachai khenakha khandi ndenye ingolofisie khukolova shichira shenywetsanga amalwa ta nonywa amalwa nobiya omurwe shichira nomurwe nikwkhaviya khandi kuvetsanga omulei ta omanye avandu valala vifurahisinjia muinyanga yeneyo nini ndenyanga nenywekho amalwa. Mbu niinywekhushina rulayo olaviya omurwe liatsa evindu viakenyekhanga vino wakhalia evindu vino utasikia nolahuliratsa nohulira shichira wakhalia evindu vino <hesitation> nokona ovulayi nosaya nokona lano okhola okhupira nyasaye orio ne subui khandi khutsia musherehe sherehe yindi ivetsanga ishirini na ishirini na sita eyeneyi lano mbu <hesitation> khutsanga vandu vatsanga okhwimba okhwimba okhwimba esie shindamanya okhwimba ta avandu valembanga nakhukhola shina navene nikhushina navandu nivemba nokhulola viva viliyo na khandi oliakho shiva shiliyo isoda ino nonywa nywakho na khandi okalukha munthu khenindio lwavakholanga. Embula amanji ta na nenyolire nenywa.